Té ino yi'no, ni no'o este <hesitation> colgate ño'o ninuté, dakenó no'o cepillo ñuté, nakino nó yuné, yukuxaxe né hó xakú colgaté.